Pamidor sovusi, mayanez, kechchup, xatnal, soya sovisi, pesto', salsa, barbikyu sovisi, tabasko', <hesitation> bechamel, <hesitation> chimichurri, taxini, ranch sovisi va gravi.